Kuu ndavaru techuve ndakenro la'a ya'á kutuu ke ya'á, nundeyu kulandu lavanru ya'a chún ndakenro ya'á kue ndakenru ya'á soltero naniva kuu ndake, ajo le onreganó ke ndaminutu kutu ndavaru ya'á, ya'á tuka ndakenró la yuku ñe'e ndakero ya'a soltero ndakeva kutu ndavaru uum ndeyu kulandu ndakero ajo ndakero ñiun unka tuu inani.